Injé umu néjool béjoow bépinul sinukuréén sa régmé baluho pépé: étiyoree gaberlé, érubahéén émunduŋo néjool, éfojitéén éjilee, ébagiréén érigirig uyu, étogéén han jajato; naluho luho may memeek, nipiin do ébook, nibénéén do ésiko; so sasé saluhomé.